duran nam tokkit gadbee, nam kun wonnin gadbefinnan yaani fulu yaani mavazi haretian nut gadbee. Mavazi tam ennan, mavazi tok surwallole cchachareko, ta duran kapturaa eden, kaptura tan kayete inama kassan ijem. Duran innin woya akanatan woyya cchachareko akanatan hinneketu, dub nam kun kapturan innama kas mara dadhin sham shangote, dub mavazi haretti kapturaf fulana hark cchacharekoa akan neketaa, dub won tunnen won ak fashion harretia nuinamat gadbatee.